Një metodë efektive është të vlohet uji në tigan me pak uthull. Nxehtësia dhe acidi i uthullës josënjën ushqimit të djegur, duke e bërë më të lehtë sa të fshinj me një spunjë.